Museum negeri nai kota Kupang au ahik lo museum ndia karena au ahik baca buku sejarah nai museum dae dalek tentang nusa kota ia no ahik baca buku budaya ho ao alelak nusa kia budaya nai lau ahik.